Ny manampy ny kangoroa amle tongony mitsambokombokony mba afahany asa ohatra hoe miaro ny vatana anazy izy koa fa misy biby hafa andeha hiady azy tonga defa mitsabokono izy ohatra.